أكيد يلا نبدأ، الأرجام هي خمسة، اثنا عشر، واحد، عشرة، ثلاثة، أربعة عشر، صفر، سبعة، أحد عشر، اثنان، ثمانية، أربعة، خمسة عشر، تسعة، ستة، شوف كيف الأرجام تتوزع كأنها شخصيات في قصة!